حيواني المفضل هو الكلب ده لأنه هو وفي جدا ومبينساش صاحبه ومبيخونوش وبيسمع كلامه وبيسمع أوامره وبيفضل يي ـ يبكي عليه بعد لما صاحبه يتوفى ولما صاحبه بيبعد عنه وهو بي ـ وبيظهر مرة واحدة فا هو بيشتاقله وبيعيط من الفرحة لما بيشوفه.